कचका मछली के पकाए के पहिले। एक दु दिन तक फ्रिज में रखे के चाही। त ऊ सुरक्षित आऊ टिक सके छे। पकल मछली मछली के तीन चार दिन। तक रखल जा सके छे जादातर जो मछली। होय सके छे ओकरा तीन से छह महीना। तक फ्रिज में रखल जाई सके छे लेकिन। मछली के जादा समय तक रखले। त ओकरा स्वाद म कमी आ जाय छे।